मी पहली गिरेहीकाची माफी मागतलंय आणि। तेंका धाकों दिलंय कि मी खर्यानीत दोशी असय। म्हणण मगेर मी तेंका तेंची तित ऑर्डर दिलंय। पण फ्री दिलंय आणि माझ्या कडसून एक भेट। म्हणण तेंका कायय बरं दुसरे फ्री डिश दिलंय। आणि तेका आमच्या जेवणाची चाव। बरी करतंलय अशी आशा दिलंय।